Renejeelt li chetaq che qas otz heheheheh qaqb'aj, otz qaqya' rib'ixiik, rajawxiik qaqno'jij, rajawxiik qaqeta'maj, ¿Cheren? ¿Cheren che kib'ix jun chetaq?, ¿Cheren qaqiyb'ej jun chetaq?, ¿Cheren qas rajawxiik qab'an jun chetaq?. Xaq xu't qab'aj otz la' o xu't qaqb'aj otz taj, renejeel li chetaq rajawxiik qaqeta'maj nan, rajawxiik qaqya' kachomb'aal, qaya' qano'jb'al, qaya' hehehe rib'ixiik xaqara' wa otz wa otz taj qa'nan wa otz rib'ixiik che qachib'iil jab'ek che qachb'iliil o cha qachalaal jab'ek cha taq qachan rajawxiik qaya' rib'ixiik xa kela' otz heheheh otz ke'l renejeel chetaq otz ke'l otz rito'iik li chetaq qab'aj, otz rib'ixiik xaqara' rimal wa qaya't rib'ixiik li chetaq qast otz ke'l renejeel li qaqb'aj.